Scalé üna muntagna auta a i va a i va anche li l'atresadüra bun-a, tipu scarpun scarpum d'curam, causetun d'lana e braie pusibilment mimetiche, ëmbutìe anche, ün maiun, 'na camiza fëlpà e pöi lë zaino a deu ese anche bin furnì dë mangé, beive, i viveri, no, dizuma i viveri e pöi a ie maiun, roba roba invernala anche